<noise> <hesitation> zaho akeokeo amin'ny <hesitation> roy amby folo isan-taona akeo zany zaho mandeha araha, mandeha misabo nify zany hoe indraika isam-bolona de akekeo amin'ny <hesitation> efatra adiny akeo laniko agnatin'zainy satria <hesitation> za mikarakara nify ohatra hoe mi-blanchir ananjy. <noise>